ஒரு பரபரப்பான நகரத்தின் மையத்தில், உயர்ந்த வானளாவிய கட்டிடங்கள் மற்றும் இடைவிடாத போக்குவரத்தின் இரைச்சலுக்கு மத்தியில், அலெக்ஸ் என்ற இளம். விஞ்ஞானி வசித்து வந்தார். அலெக்ஸ் காலப் பயணம் என்ற கருத்தாக்கத்தில் வெறித்தனமாக இருந்தார், தூசி படிந்த பழைய புத்தகங்களை ஊற்றினார் மற்றும் அவரது. இரைச்சலான ஆய்வகத்தில் சோதனைகளை நடத்தினார். அவருடைய சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பான சுழலும் பற்சக்கரங்கள் மற்றும் ஒளிரும் குழாய்கள் ஒரு விசித்திரமான ஆற்றலுடன் முணுமுணுக்கின்றன.